Иёлоти Муттаҳидаи Амрико хеле гуногун аст ва фарогир, зеро ин кишвар аз мардум ва фарҳангҳои гуногун ташкил ёфтааст. Ин омезиш дар таомҳои амрикоӣ низ аён аст. Яке аз таомҳои машҳури Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва хот-дог мебошад. Ин хӯрокҳо одатан бо гӯшти гов, нон ва сабзавоти тару тоза тайёр мешаванд.